தொலைதூரத்தில் உள்ள தொடர்புகளை எளிதாக்குவதன் மூலம் மனித உறவுகளை வடிவமைப்பதில் தொழில்நுட்பம் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது, உலகளவில் மக்களுடன் எளிதாக தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது மற்றும் சமூக தொடர்புக்கான தளங்களை வழங்குகிறது. ஆனால் உறவுகளை அர்த்தமுள்ளதாக்கும் நம்பிக்கை, பச்சாதாபம் மற்றும் புரிதல் போன்ற முக்கிய மனித கூறுகளை மாற்ற முடியாது; அடிப்படையில், தொழில்நுட்பம் இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு கருவியாக செயல்படுகிறது, ஆனால் உறவுகளின் தரத்தை ஆழப்படுத்த வேண்டிய அவசியமில்லை.